Yan tsiga ɗi tsuwara, waɗi bu ndaghai ca tsiga ɗi tsuwara, khiyinna ta tsiga di tsuwara, na gma ca ma tsuwara, ghidai, tulaiɗai ngir ɓai ɗin ya tsiga ɗi tsuwara, niya caɗi tsuwari gma wu ndaka caɗi ghiɗi caɗi ghidawani niya C’arinna, niya khivunna niya masai, niya parkhi yuna ɗin gma ma yani bu niya ɗi tsuwari bee niya ca gyinbar ma cabe, cabe Injikuʒi raa nganʒi raa, nata khiyinni gwan, ghi kin kin bu ʒugwani ghi khin bu Vara ghi ƙuwayo, ɗin yabe pani pani ya lthapa khi cici ɗahyiʒu, ghikin gma caɗi kuwayo cicigwan, to ɗin ya tsiga ɗi tsuwara, ɗin gha wuyan wani Lthini’i Lthin niya khiyinni ɗin, gwani gma babu mata khiyinni kawai ɓu wap’usi ƙuwayo, sai subu ʒugwa ɓahyi, ca ndaʒhi gwan gma saidai yaniya ɓuta suban va a'a ta ʒugwa ɗi ndaʒhai, a'a ta ta-ta ʒugwa ɗi khiyinna, ko ga ta ʒugwa ɗi ʒhuwana, ghikin ʒhuwawina khi-khi khin ni ɗi tsuwari gwan ɗin makhin dangyi Lthini Lthin na’awini niɗi twuara.